Kite to hure kite mengunuaten, memikir sisey, tantu kite mamikir to anak. Ore ngo ti'i to mangase musti mu skolah, wu su tk, wu sd, wu smp, wu smpa, wu sma mbya <hesitation> mu tu tingkat apa mu kuliah. <hesitation> ore suwa'ne mangase mu skolah maya masoi, maya sarjana, maya ma kompak <hesitation> gelar ore cara tera ngoto sikite to akure to wi'na tamat sd tesene ninte mangasele des ore su ri ode kite punya, ore kite one kupang <hesitation> mangase musti ma lolos skolah ngo tera suwa'ne kite ento marugi tan anak-anak kite, to rio'ong kite des ore ise ore si mangase <hesitation> pandung sukolah welem marem mangase kesempatan mokoto. <hesitation> one to ngkuman mangase maken kite tera one te kite namey <hesitation> su mangase <hesitation> ilmu pengetahuan ore tera mohe te'i ki tendo manyasal terele mari mangase to ri skolah tan kite tera ma apa bersau untuk to bapa skolah su mangase tan ore <hesitation> mangase mu manginta bodok sayane mangase tan kite tera suwa'ni apa are suwani kite mangase sumu tu skolah sd mbaya mayuma su perguruan tinggi